komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um stóra plokkdaginn sem var um helgina aðsóknarmet á nýju Avengers bíómyndina og blindan mann sem sigldi yfir Kyrrahafið ég heiti Sævar og nú verða sagðar krakkafréttir stóri

var haldinn um helgina annað árið í röð og fjöldi fólks tíndi rusl um allt land markmiðið

var að tína að minnsta kosti eitt þúsund poka af rusli á höfuðborgarsvæðinu Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra og Atli Svavarsson ungur umhverfissinni settu

með því að klippa á

sem hafði flækst utan um birkitré

plokkað á níu svæðum á höfuðborgarsvæðinu og líka víðar á landinu

að plokka mikið í dag örugglega svona þrír til fjórir poka poka meira ef ég get jæja Guðmundur þú ert að leggja þitt af mörkum

margir taka þátt í því að plokka ekki bara á stóra

sem er í dag heldur almennt þannig að ég fagna þessu bæði þessu átaki sem er almennt í þjóðfélaginu og mikla krafti Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands og Eliza Reid kona hans tóku líka til hendinni og

í heimabæ sínum Garðabæ

bara að allir

þátt í þessu bara ekkert slór ef maður er að taka upp rusl heima hjá sér þá getur maður líka gert það í garðinum sínum eða í hverfinu sínu undur náttúrunnar voru túlkuð

á fjölbreyttan hátt í sýningunni sem lauk göngu sinni um helgina

fyrir krakka frá fimm ára aldri og var haldin í menningarhúsinu Gerðubergi í Reykjavík verkið er unnið af Bíbí og blaka og var frumsýnt sjötta apríl Bíbí og blaka er hópur listamanna sem vinnur að fyrir ung börn og fjölskyldur þeirra hann samanstendur af Tinnu Grétarsdóttur

gagnvirk sýning sem þýðir að áhorfendur hafa áhrif á það hvernig sýningin fer fram hún skiptist í fjögur rými sem endurspegla ólíka eiginleika náttúrunnar til að skapa ljós og orku í hafi jörð og í loftinu krakkarnir fá að rannsaka heimana sjálfir og taka þátt leikmunir gefa frá sér hljóð og ljós við snertingu og sýningin breytist því stöðugt markmiðið er að krakkar skynji hvernig náttúran hagar sér á

skapandi hátt sló aðsóknarmet um heim allan um helgina ekki bara í Bandaríkjunum erlenda myndin á

frá upphafi í Kína og á fimmtudag streymdi fólk að kvikmyndahúsi í

í Bangladess til að næla sér í miða á frumsýninguna myndin er líka mjög vinsæl hér á landi en samkvæmt upplýsingum frá Sambíóunum seldust

rúmlega þrjátíu þúsund miðar á myndina um frumsýningarhelgina avengers endgame er tuttugasti og annar

man kom út árið tvö þúsund og átta en af hverju eru þær svona vinsælar avengers myndirnar hafa

gríðarlega vinsælda og ég held að aðalástæðan fyrir og hvað þær eru allar mennskar þetta eru allt

getum tengt við á einhverju

en hún er næstum þrír tímar það skiptir greinilega engu máli og mjög margir vilja vita hvernig

ég er ekkert viss

Universe muni endilega hætta

þeir munu ábyggilega halda áfram að mjólka kúna mikil fagnaðarlæti brutust út á hafnarbakkanum í Iwaki í Japan þegar fyrsti blindi maðurinn sem siglt hefur þvert yfir Kyrrahafið kom í höfn frá Japan stýrði skútunni alveg sjálfur og sá um að haga seglum hann var samt ekki aleinn um borð því með í för var Bandaríkjamaðurinn

missti sjónina þegar hann var í menntaskóla en byrjaði að stunda

fyrir tuttugu árum hann lagði úr höfn ásamt

í Bandaríkjunum og þeir sigldu rúmlega fjórtán þúsund kílómetra leið til Japans á tólf metra skútu er fyrsti blindi maðurinn sem siglir þessa löngu leið þeir sögðust mjög ánægðir með að hafa klárað ferðalagið og þótt stundum hafi komið vont veður á leiðinni hafi þeir aldrei gefist upp sex

í Póllandi nú fyrir skemmstu eftir að tré sem þeir bjuggu í var hoggið niður þeim var komið fyrir á

þar sem þeir fengu bæði skjól og mat dýralæknar stofnunarinnar segja að það hafi verið nauðsynlegt að taka þá að sér því þeir væru annars í hættu